Ny toetra tsy manam-paharoa ananan'ny lambondriaka fantako izao de zareo le manavotra olona, ohatra hoe le olona <hesitation> simba tampoka ohatra ny sambo nandehanan'zareo de manavotra azy ny lambondriaka, de zareo koa tia misangisangy amin'ny olona, zay ihany izao no fantako.